Sport tegna tian'ôlo zahavagna a <hesitation> minay atô ai, de bôl ai <hesitation> zany oe football <hesitation> io zegny ai <hesitation> tsy ankanavka na de zaza madinika na de ôlo maventy de matetika tia mizaha bôligna fogna, na direct io na amina television a de matetika bôligna fogna lai tegna tian'ôlo de sady matetika koa bôligna ai <hesitation> agnanonavana loka le azahoagna aomby regny ôhatra de tianolo be zegny mizaha ananji.